Xananda nuú xana nakeno dama, xana dandunnu niúno, xa kuxhinó xa'á nakininó xhin ti ngué'e nakino ninó koño xatikui oxa han dakandono, eño ki namaño há dani ihó kingui nexada, kini no koño va'axa na keno nama xa ngua xa ku xa'an kiño ñoo, nakinino hon dikinó nakininó kué noó ihó ki kuidakuxhinó ki tatanó xhin nama, dakuxhino iná dakuxhinó cuchi dakuxhinó nindan inka kiti doño taná, noko ngua xa ku ini tí té ñani nama no xhention, kuentiono ná nguaña xaná na hó kuña no nandi nreni doño.